Ra bz-hë, zzied rama lo v’h tchi run zack rama ra xil-bz’h’gy xthen rama, ra gitchi ra du’gy shtenma ra, fuertias nicka lo zckayzied ma lo v’h zied ma sitne ma ra ni, tchi ritne ma ni rcka ni ra lany gyw, rcka ni ra, tchi velna queity velna tchi tëddybuny velna tchi queity rzyanu lanni, tchi tëddy nú tchi rckan dëdte th’xnu einty ni tchi gizyaga nu ni tchi te tchi queity ru rckua di ma ni dëthe lany gyw, que ni fuertias rckua ma ni dëthe th’xgyw dëthe ra lo gyag ra rh ni tchi rh’ ni rgil rama ra xi raw rama.